Pulet nemamache ane ko yapole lakwee yarire lakkwee, kemoi yoi yoirue igas korir lakwee kogoing'et ipikerr ile kaamne laakwe sikorirei. Kora aah komomo mamache yaa yaakase ko kwartos sesentik, tai ikas sesenik koyoktosi komaanishani kole. Ka kamii chorinde anda koo mii kiiy akoo yache inge't ipicheng ile kaam nee, kaamnee mii nee iis sang. Kora koo mochame anee akase karisyek kopunei parapara, amuu poldos neya, koo koyain ing ang'et koyan ang'et. Kora komamache akase sautis komamache akoose ko kocheitos somoik, korirtos simoik kemoi amuu yon ang'eeti. Kora komachame anee radio ko kopolei anda koo, yakakiyat television koo kopolei, kopolei koma imuchi imuchi kopeek rwanda nyuu. Kora ko mochame akose kong'alalndos piik ana ko poldos piiki, amuu ya ya yaei ang'et ako yoan ang'et kopek rwando nyuu. Kora komamache <hesitation> mamache akase tuga kuyutos. Ngotkakas tuga kuyutosi kopeku ruanda ako yache koo kora poker ale kaam nee <hesitation> sukoyutos kora koongok ngokenik. Ngokoniki ngo ngakas ko kopoldosii ala kong'urutsei koo, koo sis. Komanishani kole komara komii kiiy nekasnam ingokenik sikoo sikopoldos.